Pues jotmayatëp jedun neyb ëch dun tën wi'ikuix, tën wi'inkubadëyën problema, tëch nayap yokë, manytë t'suap të yokë, manytëch taj a'ax këxë yokë mëdëch nëyap, manytë t'së oy jyak të yokë jan tën krundëch jotmay dun të najtëm myëmëmëy pues kapch da ko'op dun oy myëdak, wi'inkë dun myëdak, ja'a makama jotmayatyë, makamach dun yajyoy y makama naka nux mawaynkoch dun jotmay nyamech, xidëch jotmay ayoy krundë të nëkë t'sëmytyë, koch nayap yokë manytë daj yokë, manytë t'suap të jyak yokë, jak të myënytë t'si të jyak okyë, xidëch jotmay dun mëdë kapëch dun nëkë yëj kopkënyë ijtyën jadunch nëjëw jadunch naxut'sany ijtyënëxi'im dunk jadu badnë tyam jadun siempren nakudunën koch dun tyam nëkyoxuyënën ydambëch jachiy jaxok, nin dunkëch kë yajkopkëy ijtyë ijtyënën, ni'i ada ka yajkopkënyë ijtyënë, mëd ijpyëch ijtyë yë jakyay makama, makama t'sojnë ijtyë nyëmay kochmyat kayan.